Na izaho zane <hesitation> minday vy io na rapilaniny ty ambony agne, soferay ka avy tio-doza, tio bey, voalohan'indrindra tsy ampahafantariko voaiazera ay fa manjary hatahotsy reke, fa ty amako avao zane laha misy raha mahatahitsy zay mahafantatse le kalimeko avao ty aha, tsy matahotsy nareo fa tika tsy maintsy tody agne.